די אחריות וואס איין מענטש קען האבן אויף א כלל איז זייער, זייער גרויס ווייל ס'דא <hesitation> אפאר זאכן וואס א מענטש קען טון און ס'קען האבן א עפעקט אויף זייער א גרויסע- זייער א גרויסע גרופ פון מענטשן. סאו <noise> א מענטש'ס- א מענטש'ס עקשינס קען האבן א גרויסע ווען א מענטש טוט עפעס האט ער א גרויסע אחריות אויף וויאזוי ס'קען זיך אויסשפילן אויף אנדערע מענטשן.